Ah, laha agnamiko manokana aloha film mampitokiky tena tiako satsia zaho tia zay farany olo tia mampihe nama mampihe ny fianakaviko surtout fa gny dadiko sy dadilahiko ampeheziko, tiako mijery an'io ary zahay tena fiera reo mana anakahy hoe mampifalifaly anay zafiko toy. <noise>